لو كان بإمكاني اغير شي في ماضي يمكن كنت غيرت روتيني يمكن كنت غيرت تضيعي و إهداري للوقت كنت تعلمت مهارات جديدة زي ركزت علي اللغة الإنجليزية ، طورت من مهاراتي ع الحاسوب لأن هذا كان جدا وايد بيساعدني في المستقبل ، لكن الحمد لله مازال بإمكاني مازال عندي فرصة إني اقدر أحسن من مهاراتي.